มีเงินหลายกะเครียดว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังครับ บ่กะว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังคนกะมายืม

ปรึกษาเมียล่ะครับก่อน เพราะว่าเลาเป็นกระเป๋าเงินของบ้าน เป็นคนเก็บเงิน บริหารเงินของบ้าน

ความมั่นคงทางการเงิน คือ ความสบายใจครับ เฮาสามารถที่จะมีเงินเฮาซุเดือนโดยที่บ่ อ่า เฮานำ เฮาทวงหนี้

น่าสิเฮ็ดให้เปลี่ยนอยู่ครับผม เพราะว่าเงินนี่ซุคนกะอยากได้เดะ มีเงินหลายคนกะเข้าหาหลาย

ภาษี คือ การปล้นโดยถืกกฎหมายครับ

สำคัญแหน่อยู่ครับผม กะน่าสิเป็นรายได้หลักของคลังประเทศกะ

กะต้องเคยอยู่แล้วล่ะครับ กะเป็นคนหาเงิน หาเงินกะต้องเสียภาษี กะเฮ็ดตามกฎหมายเนาะ

ผมบ่ฮู้ครับว่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดหยัง เพิ่นบ่เคยบอกอิหยังฮู้เลย

เออ รัฐเพิ่นกะน่าสิเอาไป อ่า รวมกันเนาะ จัดสรรปันส่วนไปกะโครงการต่างต่าง พัฒนาประเทศกะต่อไปล่ะมั้งครับ

โอ้ ต่อไปสิน่าสิเก็บขึ้น หลายขึ้นเรื่อยเรื่อย หลายขึ้นเรื่อยเรื่อยเดะ แฮ่งโดนไปแฮ่งหลาย แฮ่งครบเนาะ

ไอ้ ภาษีนี่เพิ่นคิดแต่คนที่ว่ารายได้เดะครับ กะแล้วแต่ว่าเกษียณแล้วมีรายได้บ่ ถ้ามีรายได้กะ กะต้องเสีย

อือ ข้อยกะว่าน่าสิเป็นภาษี ไอ้ มูลค่าเพิ่มอะครับ ไอ้ VAT น่ะแหม เพราะว่ามันกะอยู่ในซุอย่างซุแนว อ้อมอกอ้อมเอวกะอะนะ

ว้าย กะแม่นแล้วครับผม ภาษีกะอยู่ซุอย่างซุแนวแหล้ว เทิงในก๋วยเตี๋ยว ในอาหาร ในอิหยังที่กะไปซื้อนำร้านค้าหยังกะมีเบิดนะ แล้วเพิ่นกะคิดเบิดซุแนวเนาะ

โอ้ ข้อยว่ามันบ่น่าเกี่ยวกันครับ ไอ้จ่ายภาษีกับสังคมดีเนี่ย แม่นจ่ายภาษีครบซุคนอีหลี การสิเฮ็ดให้สังคมดีขึ้นนี้มันกะหลายอย่าง ตั้งแต่การรับบริหารราชการ ตั้งแต่คุณธรรม จริยธรรม ในคนเนาะ หลายแนวครับ บ่น่าเกี่ยวกันดอก

โอ้ ผมว่ามันกะน่าสิมีอยู่ครับ เพราะว่าถ้าภาษีมันมีเข้าคลังหลายเนาะ เพิ่นกะสิได้เอารายได้ตรงนี้มาคิดเนาะ เป็นโครงการให้อุดหนุนประชาชนฝ่ายต่างต่าง

สำคัญครับผม เพราะว่าหยัง เพราะว่า แต่ละคนที่เสียภาษีนี่กะทุกข์กะยากเดะครับ กะเสียภาษีกะน้ำพักน้ำกะกะเดะ คันบ่โปร่งใสกะมันกะคล้ายคล้ายกับการปล้นกันแบบ ปล้นซ้อนปล้นอีกเที่ยหนึ่งอะนะ

อืม ข้อยกะน่าสิว่าทุกคนเคยได้ยินเรื่องเสียภาษีอยู่แล้วครับ แต่ว่ากะน่าสิ ส่วนหลายกะน่าสิ เข้าใจแต่ภาษีรายได้ ภาษีเงินได้ ภาษีอย่างอื่นกะคือสิบ่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับชีวิตเพิ่นปานใด เอาที่เพิ่นสนใจกะน่าสิกะ พอกะอยู่ครับผม ว่าต้องเสียทุกปี

ก็ฮู้สึกสะเทือนใจหลายครับผม คล้ายคล้ายว่าเจ้าของฮู้ปล้น เฮ็ดงานฟรีไปเดือนหนึ่งเลย

ก็ควรอยู่ครับผม กะคนที่ว่าทุกข์ยากเพิ่นเข้าถึงโอกาสได้น้อยเนาะ เอาเงินภาษีไปอุดหนุนให้เพิ่นเข้าถึงโอกาสได้หลายขึ้น เพิ่นกะน่าสิพัฒนาเจ้าของได้

อือ ภาษีบ่ได้ซ่อยเฮ็ดให้มันมีความเท่าเทียมกันในสังคมปานใดดอกครับผม ขึ้นอยู่กับว่าบริหารพู้นล่ะ เอาภาษีไปเฮ็ดจั่งใดพู้นล่ะ

ภาษีนี่มันน่าสิเป็นการปล้นกันหลายกว่าเดะครับ มันบ่น่าเป็นขนมดอก

บ่ดอกครับผม เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันต่างกัน เทคโนโลยี คน เงิน ของ มันบ่ส่ำกันอยู่แล้ว

มันกะน่าสิมีหลายแบบครับ เพราะว่ามันคิดแต่ละคน ถ้าสิกะอันเดียวกันเบิด มันกะบ่ กะต้อง บ่ยุติธรรมนะ

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนี่ล่ะครับ เสียหลายโพด

เออ บ่ควรยกเว้นภาษีให้ผู้ใดดอกครับผม มันกะต้องเสียเบิด นำกันเบิด แต่ว่ารายละเอียดมันกะอาจสิต้องต่างกันแหน่

เพราะทุกคนควรฮู้เรื่องภาษีครับผม บ่ว่าสิเด็กวัยรุ่น คนแก่ แฮ่งซุมื้อนี้เด็กน้อยวัยรุ่นเพิ่นหารายได้หลาย ได้ไวขึ้น

คันบ่ได้เสียภาษีนี่กะ เอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนต่อล่ะครับผม ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแหน่จักหน่อยเนาะ

คือจั่งแมวล่ะครับ ให้ไปกะคือให้อาหาร ให้อย่างเดียวเลยกะ กะบ่กะว่ามันให้ผลตอบแทนกับกะจั่งใดแหน่ บ่ได้ชัดเจนหยังเลย

คิดฮอดดอกเห็ดระโงกครับ กะขึ้นเอาขึ้นเอา คือจั่งกันล่ะ

บ่ค่อยสำคัญดอกครับ เพราะว่าซุมื้อนี้มันดอกเบี้ยมันน้อยหลาย จนว่าแทบว่าสิคิดว่าบ่มีล่ะครับ

กะดีอยู่ครับผม มันกะได้งอกเงยจักหน่อยแหน่ ดีกว่าเอาเงินไว้กับเจ้าของ มันเสื่อมค่าลงเรื่อยเรื่อย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

โอ้ย บ่กล้ากู้คือเขาล่ะครับ เศรษฐกิจบ่ค่อยดี หนี้กะบ่มั่นใจว่าสิแก้ได้บ่ ลางเทื่อมันสะดุด ติดขัดหยังขึ้นมากะเป็นหนี้เสียอีก

กะน่าสิต่างกันอยู่ล่ะครับผม ถ้ากู้กับธนาคารนี่ ดอกเบี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วเนาะ ว่าต้องจ่ายเท่า เท่าใด แต่ว่าคันญาติพี่น้องนี่ ส่วนหลายกะกะสิจ่ายกันแบบว่าเท่าที่ตกลง มันบ่ได้กะบ่ได้ว่าหยังกัน ลางเทื่อกะบ่ได้จ่ายดอกกันดอก

โอ้ มีผลแน่นอนอยู่แล้วครับผม มันกะเป็นกะตัดสินเนาะ ว่ากะสิต้องผ่อน ต้องจ่ายเท่าใด มันสิไหวบ่นั้นน่ะ

เจ้าถามมาเป็นโตเลขได้บ่ เดี๋ยวนี้มัน แพง โต นี่มันบอกบ่ได้เดะ มันโตแล้วแต่ แต่ละคนล่ะครับ ว่าเพิ่นสิพอใจส่ำใด ขึ้นอยู่กับความสามารถเพิ่นว่า กู้แล้วเพิ่นสิหาต่อเงินได้หลายปานใด

มีผลที่ว่าคันห่าดอกหลายมันกะจ่ายหลาย ดอกน้อยกะจ่ายน้อย เทิงจ่าย เอ้ย เทิงห่าดอกมันหลาย จ่ายหลาย กะกะบ่มั่นใจว่ากะสิจ่ายได้บ่

มีพ่อ มีแม่ มีย่า มีเมียคนหนึ่ง ลูกคนหนึ่ง รวมผมอีกคนหนึ่งกะเป็นหกคนครับ

โอ้ เวลาที่สิเฮ็ดนำกันประจำกะคือเวลากินข้าวครับ เทิงข้าวเที่ยง ข้าวแลง

โอ้ กะน่าสิหลายอยู่ครับผม แต่ว่ากะ บ่ค่อยได้สนิทกันเพราะว่าต่างคนต่างเฮ็ดงานเนาะ บ่ค่อยได้มาเล่นมาโฮมหยังนำกันปานใด แต่ว่ากะสิมีงานบุญใหญ่ใหญ่ กะสิมารวมกันเทื่อหนึ่งครับ

เออ บ่ต้องมีอะ ดีกว่าครับผม อยู่ผู้เดียวสิคิด สิเฮ็ดหยังกะเฮ็ดเจ้าของไปเลย บ่ต้องคิดหน้าคิดหลัง คิดเผื่อผู้อื่น

ที่จริงกะจำบ่ค่อยได้ครับ ปู่เลากะเสียไปแต่โดนแล้วเนาะ แต่จำได้ว่า ตอนน้อยน้อยเลากะใจดี พาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเล่นนา เล่นอิหยังประจำเลย

เออ น่าสิมานั่งกินข้าวนำกันนะครับ กะกะผู้นั้นผู้นี้เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลากินนำกันนะ

ซุมื้อนี้กะมีหน้าที่เลี้ยงลูก กับหาเงินครับผม เฮ็ดงานหาเงิน

โอ้ เทศกาลนี่กะน่าสิเป็นสงกรานต์ครับผม เพราะว่าเป็นมื้อที่ซุคนนี้สิมาโฮมกันเนาะ บ่ว่าสิอยู่ไสครับ กะสิมา

โอ้ คันแม่นตอนนี้เลยกะสิน่าสิเป็นเมียครับ ที่กะเบิ่งลูก กะดูแลซุอย่างซุแนว หาข้าวให้กินพร้อม

กะมักสิไปร้านอาหารอยู่แถวแถวใกล้ใกล้ล่ะครับ อาจสิบ่ใกล้หลายหรอก ก็ต่างอำเภอ ต่างจังหวัดจั่งซี้ใกล้ใกล้ เพราะว่าไปไสไกลบ่ได้

ตอนนี้บ่ค่อยได้ฝันหยังดอกครับผม เอาแต่ว่าเจ้าของให้อยู่รอด เลี้ยงครอบครัวไปแต่ละมื้อ บ่ทะเลาะกัน บ่ฮ้ายให้กันฮ้ายเอาล่ะ

ครอบครัวคือสายสัมพันธ์ครับผม สัมพันธ์ทางสายเลือด สัมพันธ์ทางความรู้สึก ทางจิตวิญญาณ แม่นสิอยู่ไสกะเป็นครอบครัวคือเก่า

กะน่าสิอยู่นำกันจั่งซี้ล่ะครับ น่าสิมีฐานะอิหยังดีขึ้นจักหน่อย ลูกกะสิใหญ่ขึ้น กะสิได้สำบายขึ้นแหน่

จำได้น่าสิเป็นเรื่อง Wolverine ครับผม เอ่อ ม่วนอยู่ เพราะว่าเป็นโตละครที่มักเนาะครับแล้วโตคุ้นเคยมาจากเด็กน้อย

แม่นอีหลี มักหนังแอกชัน หนังการ์ตูนครับผม บ่ต้องคิดหลาย เบิ่งเอามัน เบิ่งเอาสนุกอย่างเดียว คลายเครียดคลายเครียด

Jennifer Lawrence ครับผม กะมักเลาแสดงนะ

หนังเรื่องปอบ หวีด สยองครับ ผีมันเป็นตาย้านอีหลี ไล่กินตับคนว่าซั้น

มักเบิ่งผู้เดียวหลายกว่าครับ เพราะว่าเวลาเบิ่งเฮาเฮาเบิ่งแต่เฮา คือเก่า บ่ได้คุยกันตอนเบิ่งอยู่แล้วแหม เบิ่งผู้เดียวล่ะ

อือ บ่ค่อยมีเรื่องติดครับ แต่ว่าส่วนหลายกะมีแต่เรื่องที่ว่าสิตั้งใจเบิ่งให้จบเพื่อสิเอาอิหยังจักอย่างจากมันหนิซื่อซื่อ

โอ้โห กินกับก้อยขมเลยครับ เอาบ่ายใส่กันนี่ แซ่บอย่างคักเลย ตื่มใส่ผักไปอีกนี่ คือจั่งขึ้นสวรรค์เลยล่ะ

มักกินแต่น้ำเปล่าล่ะครับ เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพเฮา

โอ้ กะดีครับ คิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ดี มันน่าสิเกิดมาจาก บางเจ้านี่เพิ่นนึ่งข้าวแล้วมันบ่ดี มันติดมือหลายนะ

ตำบักหุ่งครับ เพราะว่ามันใส่ผงชูรสหลาย กินจั่งใดกะกินได้เรื่อยเรื่อย

บ่ค่อยมักแล้วครับ มันเฮ็ดให้เฮาแก่เร็ว เฮ็ดให้เป็นเบาหวานพร้อม ความดันนี่เฮามานำเบิดซุอย่างล่ะ

มักกินผักอยู่ครับผม กะอาหารอีสานกะส่วนหลายกะต้องกินกับผักล่ะครับ มันจั่งสิแซ่บ กะกะรสชาติให้กลมกล่อม นัวใส่กันไป

กินเมนูไข่ง่ายง่ายครับ ทั้งไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ลวก จิ้มซอสน้อยน้อยนี่กะแซ่บแล้ว

คันบ่มีหยังเฮ็ด กะนอนเท่านั้นล่ะครับผม ขี้คร้านเด้

เลือกเบิ่งซีรีส์ดีกว่าครับผม เพราะว่ามัน เรื่องมัน เนื้อหามันยาว แบ่งเป็นตอนน้อยน้อยให้ แล้วกะเรื่องมันน่าติดตามกว่า

โอ้ รุ่นผมมันสิเฮ็ดงานอดิเรกอยู่บ่ คันบ่ไปเที่ยวกะน่าสินอนคือจั่งผมนั่นล่ะครับ มันเมื่อยเดะเฮ็ดงานมา นอนกะบ่พอ นอนนั่นล่ะ

ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าไปกับผู้ใดเลยครับ คันไปกับแฟนกะเรื่องหนึ่ง ไปกับลูก กับหลานกะอย่างหนึ่ง คันไปห้างกะคือไปพักผ่อน ไปพิพิธภัณฑ์กะคืออยากได้ความกะ แล้วแต่สถานการณ์ครับ

กะขึ้นอยู่กับอารมณ์ตอนนั้นล่ะครับผม แต่ว่าส่วนหลายกะสิมักเบิ่งสารคดีหลายกว่า เพราะว่ามันส่วนมากมันเฮ็ดจากของแท้เนาะ การ์ตูนนี่มันบ่แม่นของแท้

การนอนดีสุดครับผม บ่สร้างมลพิษ เฮ็ดให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เฮ็ดงานได้มี เอ่อ ประสิทธิภาพหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อม

บ่ค่อยมีแหล้วครับ ส่วนหลายเฮ็ดงาน สั่วสิแล้วกะมืดแล้ว ยังแต่เวลานอนหั้นล่ะ

อือ บ่ค่อยมักวาดรูปปานใดครับ เพราะว่าเจ้าของนี่วาดบ่ค่อยเก่งปานใด แล้วกะวาดรูปนี่มันต้องอุปกรณ์หยังหลายพร้อม กะเลยขี้คร้าน

เลือกปั้นดินเผาครับ เพราะว่าปั้นออกมาแล้วมันกะเอาไปกะประโยชน์ กะสอยกะได้นำนะ วาดรูปมันกะอาจสิกะได้ แต่ว่ามันกะ อือ กะตักน้ำตักหยังบ่ได้

มันนี โคชเลยครับ มันนี โคช มีไอ้นี่นำ SCB สนับสนุนนำ ผมจำได้

ครับ กะคิดว่าเป็นสีสันครับผม กะต่างคนต่างความคิดกะเอามาเว้ากันนะ ตีกัน กะเฮ็ดให้ดีขึ้นกว่าไปตีกันในโลกความเป็นจริงอยู่ดีครับ

มักส่งครับ เพราะว่าสติกเกอร์มันเป็นตาฮัก งาม เรียกร้องความสนใจได้ดีพร้อม

เฮ็ดให้คนที่อยู่ไกลกัน บ่เคยพ้อหน้ากัน กะได้รู้จักกันครับ มันกะเฮ็ดให้ความสัมพันธ์มันใกล้ชิดกันง่ายขึ้น

กะขึ้นอยู่กับว่า เออ กะแล้วมันเกิดประโยชน์บ่เนาะครับ มันจั่งสิคุ้มเนาะ คันกะให้เกิดประโยชน์ได้ ความกะนั้นกะคุ้ม คันไผเล่นไปซื่อซื่อกะบ่คุ้ม

กะบ่ได้กะสึกอิหยังกับเพิ่นหรอกครับผม กะคิดว่าเป็นเรื่องของเพิ่น

ยังสิมาหาถามหาความปลอดภัยข้อมูลส่วนโตอยู่บ่ มันมีอยู่ติ โตบ่น่าสิมีตั้งแต่แรกแล้วนะ

ตอบครับผม กะสิได้กะว่าเพิ่นต้องการอิหยังแหล้ว คันห่าเบิ่งแล้วเป็นมิจฉาชีพกะกะจั่งค่อยบล็อก จั่งค่อยหนีไปกะได้

ก็บ่ได้คิดอิหยังหลายครับ กะเป็นทางหนึ่งของเพิ่น เพิ่นอาจสิถนัดแบบนั้น

กะความน่าเชื่อถือกะน่าจะพอพอกันกับซื้อของแท้นั่นล่ะครับ ซื้อของจริงอะ ซุมื้อนี้มันกะเทิงขายของปลอม ลางเทื่อกะกะเบิ่งบ่ออกหรอก แม่นเห็นสินค้าแท้ได้จับได้บาย กะเบิ่งบ่ออกคือเก่า บ่กะว่าแท้บ่แท้

สำหรับผมคิดว่ามีส่วนครับ เพราะว่ามันบ่จำเป็นต้องรอ บ่ต้องอดทนหยังละ เฮาอยากหนีจากหม้องนี้ไป เฮาเฮากดหนีไปได้เลย บ่มีหยังหยุดเฮาได้ ⁠มันเฮาเฮ็ดให้สมาธิเราบ่ดีได้คือกัน

โอ้ย มักเบิ่งหลายครับผม คนไลฟ์มาไลฟ์สด กะส่วนหลายกะหน้าตาดีเดะ เสียงกะดี หุ่นดีพร้อม

เฮ็ดให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ได้มาเว้าทุกคน แลกเปลี่ยนกันครับ

น่าสินิยมอยู่ครับ น่าสิไปใซ้เรื่อยเรื่อยอยู่แหละครับ เพราะว่ามนุษย์มันใซ้เป็นสัตว์สังคมเนาะ แต่ว่าเพียงแต่อันนี้มันเปลี่ยนจากพ้อหน้าแท้มาเป็นในโลกอินเทอร์เน็ตซื่อซื่อ

โอ้ อากาศบ่ค่อยดีครับ มรสุม พายุเข้า ฝนตกหนักหลาย ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเบิดมื้อเลย

ผมมักอากาศหนาวเดะครับ เพราะว่ามันกะเย็นสบายดี บ่ต้องตากแอร์ บ่เหม็นเหงื่อ ใส่เสื้อผ้ากะบ่ต้องซักดู๋ น้ำกะบ่ต้องอาบกะได้

ครับ กะเบิ่งกะเบิ่งกะละครับ ประตู หน้าต่าง หลังคงหลังคา กะให้มันบ่ชำรุดเนาะ เฮ็ดให้มันบ่ชำรุด กิ่งไม้นำรอบบ้านนี้กะ อันใด ง่าใดใหญ่กะตัดออก หวิดออก บ่ซั้นมันกะสิล้มมาทับบ้าน ทับหยังกะได้

เออ ผมกะบ่กะว่ามันภาคเหนือปานใดเนาะ แต่ว่าเท่าที่เบิ่งข่าวกะหนาวอยู่ครับ ภาคเหนือน่าสิหนาวกว่าเดะ แต่ว่าอีสานกะหนาว แต่ว่าหั้นบ่ได้หนาวหลาย หนาวแป๊บเดียวกะเซา สามสี่มื้อหนึ่ง

โอ้ย ฝนตกนี่กะมักคือกันครับ ฝนมานี่กะ หญ้า ต้นไม้ กะมัก หญ้ากะงาม ต้นไม้กะขึ้น บ่ต้องกะน้ำได้ยากเลย แต่ว่าย้านแต่น้ำท่วมนั่นล่ะ